والله أجول لك جرب تجلل التوتر جبل النوم يعني مثلا حاول ما تفكر في المشاكل أو الضغوطات جبل النوم يعني جرب تشرب شاي الأعشاب يعني مثلي أنا أحب البابونج لأنه يعني يساعد إنه على الإسترخاء يعني إذا الجو في غرفتك حار أوفي إضاءة جوية يعني حاول لا تخليها مظلمة شوي جو بارد لأن هالأشياء يعني بتساعد إنه الجسم يهدأ.